بنصحك إنك تسوي رياضة وتبلش بخطوة بسيطة مثلا امشي ربع ساعة بس وخلي الهدف شيء صغير بالبداية، جرب تتفق مع رفيق لك أو واحد من أهلك عشان يكونوا وياك، لأن التمرين مع حد بيصير ممتع أكتر، حط مكافآت حق نفسك مثل وجبة تحبها عقب التمرين ودايما اتذكر شنو بتستفيد من الرياضة، سواء بصحتك أو بشكلك.